Ini sha ngive kutoya hinda handu tofu aa- haa- handru hata hali ni hayat kwa mouto ngiweshinda roma. ngienda sakwa hondu yesu afevaka mou nduvameraka yesu nesa kulia hoo. hayatun hondo ngive shamba ye. amnyi meenda nduku yengata volu kule kutafanana na handu ngasha. nyahundu ngiveshamba ye hatu ye nsawasawa hengi ngiveshiinda fukun israeli ngeenda nne sokulya fukundu kutye foo vandu vwa mungu vengi na kufwa tweishwa mfondu kwemfuma vainga mungu zaidi